Ntaka in koo jatniñuyo jao in nteyu in ñaji jatniñuyo kooyo in ntute in toli yuka kajatniñu in taka ntatniñu.